Hwɛ oedzidzi na wo nsunom yie papaapa. Na afei so ndzɛmba biara a eyɛ no anɔfa ma osiw wo nda kwan, bɔ mbɔdzen dɛ ebotwitwa do na egyae. Kɔ do na fa- yi w'adwen fi ɔhaw biara so do. Ɔnam dɛ ɔno na ɔmma nntum na ɛnnda no.